بعض الأحداث في الحياة تتأثر بالقرارات لي حنا نتخذوهم. تسمالا قادر تتخذ قرار هو لي يحدد لك كيفاش راح تعيش حياتك، وكاينين حوايج و لا أحداث يصراو في الحياة لي حنايا ما ما عندنا حتـ ما نقدوش نتحكمو فيهم. <hesitation> مرات تصرا لك حاجة لي جاية قوة قاهرة كتر منك، ما تقدش تبدلها.